که چیري زما ګاونډی د شپې تر ناوخته غالمغال کوي او د کور څخه یې په لوړ ږغ موزیک او یا هم خبري راځي، نو اول به زه وګورم چې د ورځي څو بجې دي. ځکه تر لسو یولسو بجو پورې تر یو اندازې پوري خلګ حق لري چې لوړ مویزیک واوري، خو که چیري ناوخته و، نو بیا به زه د خپل ټولنې یا تعمیر و مسولینو ته شکایت وکړم او که چیري زه په خپل کور کي اوسیږم، نو بیا به غوښتنه ځیني وکړم، که یې ونه منل بیا به پولیسو ته ووایم.